Ina he i'a wau no ho'okahi la paha he i'a e noho ma lalo o ka honua i hiki 'ole na kanaka lawai'a e hopu ia'u e 'ai, mamake wau e ulu a nui a <just> lana ma ke kai i kela me keia la.